Kolosaina any Inde ndraika ah, <hesitation> malaza amin'ny resaka fandrahoàna hagnina miaraka amina episipisy regny zareo, ohatra hoe carry, de zareo koa fivavahana anjareo no mampalaza anjareo, karaha ny indoisma sy bodista zao de zareo zany ny fivavahana anjareo akany.